बहुत सारा ऐसा खाना है जो यादाश्त। और ध्यान बढ़ाए में बहुत सहायक है। जैसे काजू अखरोट बादाम। और संतुलित आहार जैसे दाल चावल रोटी अंडा। अन्य फल शामिल करे से भी यादाश्त बढ़ेल। जैसे केला, मौसंबी, आम।